Aufakina amagai aga, auegekae amagai aue gekaega, auegekae tsi agao ainu, afuaga, gaeaga aueugekae kapaina aopolaga, apu amagai agakapai aopolani'i. Uma agalao o, fai agao aogeisa o, gakoa opoga'a, gaina amui aoplani'i puo amagai pauma auege kae, mamai aikua, tsi agao ainu, efua gaina afegaiga, lai apapea <hesitation> aifa amu, afi'i efua, apealai alao uma, uma pinaugai akapai, o isagai uma alao, ke ekefa'amai aisai koa kukuagao aulaisa elao kukuagao gai ai eafa emai epenimai efua, kuku gaina ala'a, fou apa'a efua gai ke auegekae uma alao, alao gae uma pinauga, alao apakipo, fea amu, amu fofougai aogeki poi- ga, afu aisa, apea afu aisa alofe afua amai apakipo aifa amuafia, ga lai pau afu agapuka, afu agapuka, afu agapuka alofe, afa gaina agauga, agapuka apafifia, elao aisa ekainiaga akakipo afalagai. Fei agao ainu, afua ke apinauga, ga'aoma epea kai lai apinauga, apinauga elao, egapigapi aisa gakoa opoga ke <hesitation> amu, foama amoguni'i efua ke amue amai pagua, amu aogei'i, alagai, efua ke alaufele puo, ke gae fei, ipu fei'i kekaega agao alao, afakuamai kelao kela'ai'i keafi'i kemai, feufele aloiai gae <hesitation> keogei efua ga ke lai, aogeiso afua keoma ga lai alao aufele, aufele velo, aufele efua ga amai atsietsi afua ga, <hesitation> o'oaimai puo mo gae apa, keagai apa kelao kemai ga ame'ei'i, <hesitation> apa aisai, kemai kuku kepa'ani ga, kuku agao euai eka sa lapenia, gaina <hesitation> pau pagua alogai, kuku ioi'ioi ke la'ai'i, kuku apala ke kuku velo. Gapuo isagai <hesitation> isamai kuku velomo ala'a. Gapuo isagai <hesitation> isamai kuku velomo ala'a. Isai ga lai, kuku apala fou ala'aisa ga, lai alao kuku apala imoi akapuni'i fou gai kuku apala ala'a. Fo isagai ga, gaina akapai aloiai ga. Kai aofalao fei <hesitation> bia fouga laifania, fei gaina eafi emai ga, lai fou <hesitation> apafou ga, ke lai gae fou ainu alofe, elao alao, a alao, ainu <hesitation> minomai elofepagai, papiau gai kepea apapakipoi, aifai apanini'i, isagai amu alaopolani'i pagua alogai akapai. Pagua, papiau aga o apalifua, gaina koa amui isai kegama <hesitation> lai amai, minifa'a apaoi, pagua alogai ga isagai amu gakao iopoi ga, egani ga, lai akamai gae keagaga laina <hesitation> gai keagaga ni, efua ga, ao alogo sama ke aoma puo apiau koko ago aloiai, aiofake ke puo keafia moni kepakaigugaina, amu gaina oko kepakaisa. Gaina ga emia emia alogaina puo mo aufakina mo emia, ke isagai ga aguagu, aguagu, amu ginai, kelele alaopolani'i ifomai emai logoai aloamai kai, isai keinu kemai ga, aifa keafia mo keopoimai ga, gae piaga, akapa apipaini, amu ioioi akapai, pau auga. Pau pagau, lai emai pagua alogai, gainai amui kemia ke pagua alogai ga, kelele eagaukae egae egae, kelele ke pipaini. Pipaini aga egae egae ga, mao uma alogai akepinauga, mao <hesitation> ke malele kemai ga, akeafia puo kemai pagua alogai keagu agemo keague. Egainai amui <hesitation> akepinauga puo kepainao, mafe amu, foama amu kepinauni'i, aguagu pau einoka elaoaona. Pau kapaina, lai emai minifa'a aui, pagua alogai akekapai age kaina ga.